Este bueno thë, val gininu blacktë nany véh-véh nany pues es que mas arriba de chon, gulá gái gagywa rnye nany por que-por que nú raba rni raba pues tanto nany per numá val rzacu lánu este rninu dixza, pues de dixza gy tchag zto dix’ah, láh gá dixza’ gy per numá rack ni th tiop xtix raba rchag velna za rzacu ndé ré’ah, val xnix ah todavía riegëckynu lá raba, nez san luc gy nez quiavini todavía rywgëckynu láraba per velna za zacu gygáw ga zy rchag ni’ah quity riu rywgëck zack di nu xini rni raba, rchag pa xtyx raba rh ni va ni-ni rnya ah, zyan pa na dix za ni btëtch gaxlyw re’ah zyan pa nani, gulá a lo mejor tuzy nany, vale zy nani tchi aconforme, dur rack zyan raba, dur rïch raba dur zé raba zýt pues mejor rizába, tchi lat dyz zyed ra xgul ra bzán raba zëty diz ni syet neraba ni zaty ni rgube raba per nii ni na, per máru ni runbé zanu pues ná aparte de ni rnye dixza pues nii ni nadixtil, dixtil, español gulá nii rni raba ingles, ingles gy’ah nii ni vel cun francés, gulá portugués, bueno casi nii zani maru riena rni raba cun chin gy chi, chino gy nii ni máru casi ránzacka rnii raba cun ruso gy, ranii ni máru ranzacka rnii raba nare, rzet raba según rguinu loo ra gib gi ni rdëd raba xini cayack gäxlyw ré.